Tɔ, mam ti'isɛ ti la ta'am tum. Sɛla n sɔi la, fu san ɛɛra fu vo fu vom gee ka tara any regret <hesitation> la iŋɛ possible, la yese la fu de nɛresɛka. Selq n sɔi la, ayima boi mɛ ti yele paɛ ti a ka dikɛ la yi sɛla, ti ayima ti yele mi paɛ e gee ti a vɔna a vom ugum ka mina ti yele paɛ e. Because la de la choice, fu mia n nari fu choose yeti fu boti fu vɔna fu vom la gee tara regret bii fu boti la fu bɔna fu vom gee dee kan tara regrets. <hesitation> bala zuo la, la iŋɛ possible mɛ, highly possible ti fu vɔna fu vom gee ka tara regret, la mi kelum possible ti fu bɔna vom gee tara regrets.